<hesitation> ko waɗaa sikkoro, ñaande ɗun taƴi kooƴol ɗun ɓuranikan. Sabi dee ɗun lipition en sikkoro waɗtee e mun, lanɗan waɗtaake e mun. Walla mbiyaa kafe en <hesitation> beetee en, walla mboyri en. <hesitation> Mboyri ka sikkoro ana waɗee e mun, lanɗan ana waɗee e mun. Ɗiɗi ɗii fu.